इटली ह्या देशान लोक हंगसर चोडसो आवडेको जेवन म्हंजे पिझ्झा आनी पास्ता। पिझ्झान ते रोटी गोरम करून तेचेर खावपाचे खाना घालून भाजतात जो खोर्यानीच बरो लागत। आनी पास्ता तोर इटालिचो सगळ्यान फामात जेवन जो मका हुवई आवडता।